Jei supereta kua guira fraicicillo erei yande kuape mbaeti yaikua kua guira oiko maati iru tëtä guaju koti jaema jae jembireko mopetiño mopetiño kuña guinoi maetiye jae ipuereta oipii iru vae sugui.